Jaenungavi kua dinamarka, jaereta jeta jouva jevae otïnigue, kua tëtäpe jeta iroɨ, jare jembiureta oyegua supermercado rupi, comida rapida jei supereta, erei jaereta oesauka tembiureta ikavigue oïme jeta, jare jepi yaevi yakaru vaera